انا دايما جهدي المخاوف، اكيد كنت حفضل انه انا اتوفى قبل شريكي، لانه انا انسانة تتعلق بالناس بسرعة، تتعلق فيهم بقوة يعني اذا خسرت احد بعيد الشر من اهلي او من احد قريب مني اتأثر بطريقة تأثر على كل حياتي ما اقدر امارس حياتي بشكل طبيعي.